Gne fombandraza igny moa zany, mampitambatry izy igny, lefa misy fety, misy koragny, da e fombandraza igny e misy hoe izao rô gn'anigny da mitambatry aby e magnatanteraky an'igny fa gne fombandraza avao koa sa fanomezagn'hasy gne raha nanin'olo taloha tagny sy raha anao zaza mandiniky ty ny hizaka hoe da sy mety ro zao, da amboaro avao.